Switzerrland dado toko dado inama dima kas qubetu inama kunne inama bayya dufee inama gari wot dufee inama dima kunne lila woldagaa ishin wot dufte tab ak boli milan dateen faa lafir utalch faa bisan jal gugeno faa bisan daka faa sut inama kan wotin dufaa tab kunne nam gugurda midasitu ijole midasitu inamu kun lila tab jabese amine olfudee.